Hanqarqaresa, bofa, workia, maharagea, ndizia, won ishin nyaat amminen watermaelon, maeden mayungua, won ishin nyaat amminen midani, sima, sima mboga foni, sima mboga mutusi ananeti, anneni, damma, won tan yaani wot changanyite ushin won akana tan, sukuma wikifa, greens, <hesitation> won akii cbbagefa hinnyaati dib ete inaman kun amminen inama lilla sagalee wonnia nyaatu sagale nyaani fon hin kabn supuu, supuu chala dut.